Eri nayu yine ebindibyalya <hesitation> hane ebyabakahulhamu sindibyahulha omolhusungu betu bakabyahulhamu byalya ebyo yiringa ngoko, wukatheka yomwamugati yomwayiringa chapati neryu iwabya ngawukalinga yo, wukabya waririlhingayo, nayu iwabya ngawukatheka yokokyi okwakyuma ekyighisirye okyomuliro, kyikabya kyabirighisya iwathekayoko, iwatheka omokathi omo mwe <hesitation> mweyindi eyindi mboka bakahulhamu Hamu Hamus wukabya wabirithekayomu iwalhirako <hesitation> ebyabanzire kutsibu, banzire ebiringa bighuma wuma, ebinyobwa nyobwa ebyo, banzire omugati wa yesu wamabya iwukanowa omugati wa yesu nawu banzire wukanatera woko banzire ebindu byumire, sibalirya ebiri mo lhughetseghetse eyehe.